अगर मु शराफत की बात करु तो शराफत सु एक चीज समझ में आवे च की मु कतरों ईमानदार चू की मारो आचरण कतारों बढ़िया च मु कतरों सम्मान कुरुगुओ। तो बा चीज। अगर जिंदगी में शराफत से जीनों से तो अपनी अंदर। की शालीनता को विकसित करनी पड़ेगीवा चीज बढ़ानी पड़ेगी था कतरा बढ़िया च सामने वाला के लिया था कतरा अच्छा बाहर लाओ था कतरा समझ सके च थकी दूसरा ने था कितनी सहानुभूति दे सके लोग बाग थकी अच्छाई देखे अगर था कोई के साथ बुरा तरीका से रेवेगा तो उ थाई शरीफ नि के वे गो सबसे प्रेम से बात करेगा तो वो थके थाई शरीफ केवेगो तो अच्छों। व्यवहार रखनबोबो वो ही शराफत च एक तरीका सु।